<noise> diajá <hesitation> i'ondo no ñoaxhivi'a <hesitation> a'aja ihó, té <hesitation> vadii yandió kuni'ja ná <hesitation> iñakú <hesitation> ñonté'e <hesitation> uka kovandó no nayivilli'á va ihó maranjá ihó téñoo nó <hesitation> ióndo noñaxhivi'ia má já ihó, <hesitation> até jan ña vá té teñóo achenini vandoté ñó chevandoté dinndiá, keváá koño'o <hesitation> hedevantoti kutéñoyo'o ayivii dadikundó tajin yeni ini já atú cheni inivandó té du'á ña kondó dú'a chedeñaxhi <hesitation> kadañaxhí tinguté <hesitation> á nava chedentón nová'a <hesitation> ndó nová'a chitonró tatan xhiviidó chitó tatando ditaviino no iondó <hesitation> íí, dekuyatí <hesitation> yíí xhini tantindó'o dayíí kandó <hesitation> ayúndo tedii teño'o kavandó chedevandoté, va dá kaojá kondó <hesitation> adañaxhi tiko kochedé akochedevandó teduá kadañaxhi tikó'o.